Yimɓe ina mbaawi waylude hoddiro nguurndam mun en. Hay sinno tawa nii ko Allah tagi yimɓe, kono noon ko heewi hen ko aan gollanta hoore ma wayino jannga, wayino golla keɓa jawdi, wayino jotondira e yimɓe, reentaade bone e bonannde e huccande ko moƴƴi. Ɗum ko neɗɗo tan waawi wallude hoore mun.